Yauwa mur iya, wazar mur kulini jainam tiyarkwa zamsan num tara chaya kulini adi zaman nam ɗa wəe ma zinnye liba, mapur jita si wəe aga sik tini, ma saka ti zi si, wane ah giluma? Ah yi tra kwa vi ahani gihalai yah ah ah yita halagwəe yoh yi ja yah tinye ah nan gaba taga luba kura yi tanngati magir da bara jugu kiyir giri, gir zanta chabi kiyir giri gir janta juktu kiyir giri gir jan ta lar daraja la kir giri kanndi da pur wulfur wane <noise> amma mua vur kuri, ko zir sal ko nkwa mua vur kuri garadiya ha lar mamagir gir piya wəe dardiya da ha fada gir gir piya wəe, daga vur kuri gi bui sur suma gir smyah, ma girta bui sur sumae wəe, shikenan zalai, zalai, zalai zalai gir kiti zaɓi gir liba, nzir sal ye zukuta sinta kir ini kirta wazar vua kulini ada yah ni, zir sal hyel zizindi tina pur gir sal gi sal ni gadiya iya mualawa diya gadiya iya kwa dabugu yewa hyel ya lagu tsiyakur kilbala dunya apa gi zir sal, sunam tara iya da tigata ɓui tanbiya nye ma vur kuri gizir sal ni gi hata hanyi iyar nye adai Babarnye adai, kakarnye adai, ko gra kwa famili a ki duku ko kwa kauye ko nama ka birni ko gura kwa vi madi ma, ko karsheni diye ko legos tugra kwa ma vur kuri gi kibaku ba ndinda pur gi kibaku, baba gpiya gfiya ghyati lafiya ɗaku yo gbui kakarnye adai gilika thawar kakarnye gi thawar iyarnye mapur damua adai sapur nam kwa kijyir girni koji kibaku ko ja di kibaku wəi mapur gada bara darajar kirnye ti gada bara albarkacir kirnye ti gada bara albarkacir kirnye ti gada bara ka bui kwaji kilewa tiga dukwa lahira lafiya, tiga bara barkar duniya ka nir lahira sapur nda lwa kiyir gir ni gaba daya gra dluzi kaka gir piya, gir piya, gir piya, gir piya, gi hyati kalani wəi lafiya shikenan mapur ga lika bara ngau ga tira kwa kasuku ko gatir kwa khithirnye ko ga lika iye mu ma ko ga luba jai abla ma vi kuri gi thawar ni gi sube gi thawar ni gi siba magu liba ko gidan jai ta yathu kilamar ba adai, pazir ba adai nam tara chimba ba adai mapur dardan jai sunam ti chibak waci ada iya ti yada hala girni hiyatir mur kibaku fa tiyada haa adi ya pur nir wulfur di nya da bara lagir wəi, mur kibaku waci har kulini ma tigi tara kwa kibaku, ko ga kwa kuta balgi ko gata kauyer balgi ko giti gefe mandir madar sili suɗai dan jai komi miɗeɗir dar Gata hadar gpiya ah gpiya iya use iya gi lafiya wa lafiya use mama yo use gi wala ndinam nga tagye ko nga ta iyarnye magri kibai akwa walai, gata lar walei ga pranta mapur gi pranta gilar walei vir laka su laka ta iya ma silaka apur ai kakar wane wane zir wane diya vur da tiyar kbai ni, ji pranta walei ji li wale ji thawar tira ye kuma magu iya su ɗaku ni əakunda ata yu thinye ko zi zir sal yo ko kwa ma gi wala kilamar iyarnye gi rangwa da kiɓai lar walei mapur kiyirni kuzugu ma waci ndada kiti kakarnye, pazir iyarnye, mapu gu walei zi kiti unjum ata wuya ri hzi hyati kwa faku mpau gindi tini ga dutsi unjum da ga duchi kwakwani ta wuyari ai gyar gyar ah azira kiri iya yapir gi dhiri azira kiri azira kiri rya azira kiri gi duchi gi vutei a wuya ga, ga siyaka harni krum gi pui unjum da lari gi pui unjum da usei ka hyel lag barka use kakar wane wa wufut wane ai wulfur wane usu ndir kanla ko gi wulfur kuhi ma kibaku ya usu zir kuhi, usi kakar kuhi usu kakar bulama kai wulfur ndi iya diya, zir wane ndata lagi barka to gin kwa ye saka tinada halda kibaka ada halda ta burei Ma iyar nye ta yah nkwe wəi, saka tum kwa adai jita kwa wəi jika madar sili ngir tuwul wəi gir ta vi duku ma sakar hadi iya, darda kwazinta yarma magzam dilan darda haldei mag lika duchi wane na a ja dai yaka zir wəi ga lika duchi uhir ni ga su kwazunta gata haldi mugu haldi ga muar kan purna lari, ai usu zir kuhi usu kwar kantarna usu kakar kuhi kai ka hyel lag vi ɗaku ka hyel lag sal nam əaku ga ai gum banatara kwagna usa ka hyel lag barka tin din nga lag barka ni, toh barkan da har ga dhir ga nta kiri gada dhir kan nta kiri si bui thinye adiwe kan nta kiri si bui thinye adiwe ma silaka fara faru manda pur am wazar kir wane ah ah ah dar chimba dinar ndai wazar kir wane diye ko dar wala thinye kwa walei ko dar wula thinye kwa vi laka ko ko vi wujir darda si ki kadar thawar thinye madar thawar thinye dar ta pur wane darta thawar darta lag wulei dar lagi daraja to waza kir wane darde yangil wəi wazar kir wane dar chimma nir vi dam, wulfur dar ma ana hani gi murti əaku ni ini da lagu barka in da lagu barka hyel la ngyar thinye hani wei diyah hyel ta lag wulfurnye sunam tig yeh yeh hyel ta ladar barka, gat bui vi nim ji nam ɗaye gata bui sal nam ɗaye har gata dhir ka hali Kan tinda dhihulba tigiri, amma wazar kulini ni nam tur kilini tiya kwani daga kakar wəi, nam tiyar yayar wəi kulini gi hapur sa hani mu gadan pa la madar nye zir nye nga da tha labar kwa nyarnye, jadi yanga ninye ma wəi jata kiti yar ngwi ja lagya mugadi zirai ah taga iya sa hani diya, dunyar adi ahani mai dunyar kudini, adi əa wəi taga wul kra ndai, ma sunam, tihyel tara naga aga wulei, tumur tara ngyara wazar mur kadar suwa san san mai, adi wulfur mur wəi tamur ta wul kra ndai, sunam tu kakarmur tara hala muri murdan kwan thaku namu kuta birni yar wəi agir la wazar gir sosai ma zirnhini luba miji si yu tini wane gi hyatama? Ah ah yi tara har pazirna ah ah gita hali wəi pazirnye ja siya kwani ya ah ah yo arpa taga nmari mapur <hesitation> muar kwa ki ni, tiyi kwadan ngati to mua ka gya mugu la hivir nda la zirnye ni ko zir nye ko kwarnye to arpu jada muar kwa vi nda wəi ji ndi vi nam tiga kwa jinda pur gada iya bori ya lari ma sakar duwar iya, zirnda vi ndir kumarni wae ah hyati tira kwa isilamiya, zirnye diya ko kakarnye diya yar magya kam yarda suwati kaka amma taga suwati san Kakarnyi ni yanda tgi klati atigri ko angiri toh ma sakar dirkuma iya, hyanti zirnye wane am liyati hyati ah ah yada hanyi ah ah gada iya hanyi wəi mugu hyati hyati ka salla ko ga tara kwa massallaci ma ga ka tini hyati mua tira kwa sallah asna gada muari arpu grada muari mapur ji chili ko ji tira kwa vi dam ma wallahi zir nyini sunan tigi klatini aivi tizi wala ni an ti zata iya, jade ka ku vi ni nye ko ji tara kwa amerika ma, komir mugur vi ade chimba ndir yamiri, wəi miji tira kwa dir yamiri ma sakar sallan da iya durkuma iya ba, toh jata gyar kitir nam ti za kwa komi ti ja iya rari ko je kwa ofis ma jata lika ndir kumanda kaja si kaja lukwa vi kithir ni, yoh magta yalar aivi tigi ya lar tarbiya aivu wəi, alvu gita halar wəi, zir ji kiti jangai azi suba, zirnye jada luba jaya dirkuma nir kala kula wəi jadiya dirkuma mi duwar wəi ja diya dirkuma nir mangariba wəi, har nir isha wəi ka zir si ahan bua kaza pi. Ma vur kuri gi thai ɗuvu ki lar za sinya ji tira arpu ya hani arpun diye nhani to ma zirninda suwa diya nda ta hapur zirni zir wane wulfun wani kakar wane to bui malarnye da kyar mug lika bara kwa ma pur, aha wulfur wane wə

Kurtu kurai akwa dunyar ma, kulini kra waso kurtan buri, su tuna hapur gardiyar nima kurti kur abna. mima kulini tiga bui tubar kibaku apur ah ah di kura ada dirkuma tinada iya sir gargajiya kulini adiwa ah ah kurtu kuri, kurtu kur san ndu kurai madar mur tu mura kwa kulini diya, kuji mur hyati gorko gorko nwa di abore ka mur kla madar mur ni kamur voul sur wazar mur rakwa yada yu tigir fa mur kibaku fa, kibak nam kwa dunye nifa yada ha la giri adega pur yin gla tigir wa diya, yada hapur kamur juktu rayuwar mu nam tumur kwa kullini madar muvi, nimur kuri ai wazar mur nam kuli tu mura kwa ni, kamur lar sunam mapur dar kil wal nam da diya, mur tikir murye mur bui ladari.